Kuri keera na chuuri kwakawaida yane, koo navukire, na kwanza kwanza nswa nkumulula. Ndrohomo na ujio no ounkusi ntioni. Laanda ndree ikoko, lantesia vabonde vaseya nchwi, lakini switi jivongo koko kuliviri, voruse jweriiri, ilonuwezo kuvushinda, solwanda ndaa, ila. Lakini, ovivisu wovidumila ria, vintu vyene vyaboha boha ukolu, vyena vamanyire uko mjini, koo susu kunu kijiji stumanyire iro, muntu esaka arie labda mshindie munchai, esaka elambo asu, awawinti ange kibonde ni simu, lakini suke juvele koko.